Keshe shai yadda ukphin shu ba uphin uwur indofa toh anteiteh sha janteh oyei atim nereh hangka ya shok ni ndofah a yari lau baje nange h she kuma enange sho ni gwɛɛ kana doka. hei igheh sosoi najah enange vam esho nisha heti to iyeh shnah sheta kido ki ba ye shiya koh uweboh aba sisi ja kuh hweboh aba unereh hankɔɔk ni ba ser nani lakpɛbotna tara nani vam eboh toh ana masa aŋwɛ boh na mata ŋwaa nani rameboh nani lakpɛboh nisi bajeh ati to ai iyeh shima shetah isho hah naneku hweboh hiu babɛ enang ba a shok ja kuh unerahde temuwah aba uner dɛ temuwah bah ye shu ŋwɛ bebeye nered hangka nisa ba ser A heti tɔ ke rɛyiv inchɛng fah ke reyi fah ke reyir ya kamata ke dok oshɛng etɛ ubin buku shɔk nike jɛ sher noshing hano ŋikɛ shɔr tɔ nisha ŋwita yeaa unereh hankɔɔr ajehja rusi ati aa una ŋwita adɛk shu kpɔ uwɛk yeti walahi inbɛra shi ŋkpoh shin kom enange tɛ bakɛ dokwɛbiu nikɛ shɛr nikɛ whɛvadokiv ahyɛ ti tou unerha ha jei nu uyɛ uner, ha ati ka wato we gou ze aheti beeɛriad ɛk nimi hada ugou to nisin berah buku shɔ maja wɛ dɛk zome wono niji kpuh gou tɔya hɛkadɛk hano tuke niwedum tɔ oca oshar kafioca oba shati yeta hashourɛh ah ɛba ai ore ohai uwe ove ohaiuwɛ yeti a. a iuere yeti a. a iwo shunu kuh uɛve fɛiba iwoh kɔh oteu ni iwo koh uɛre

Ke wur ŋdofa de ku nɛr hanka sha shu farko sai unɛr hankɔɔk sai unɛr temuwah sai de shu hei inte ŋbo ba sho nisa shoka jeboh nboba sher asha shetini goi ajini hebe ni ŋgoi ke wuta abah no beitɔ age ka baniboh age ba kpiya ŋingoh a tuba a leu salla a kpeboh age akama kama aha dokibimbo ba hu inteh ni shiekpehtɛ kɛ hai tuba lɛu salla ba ukphin gaba deya ke hai dokiyir nekke ye sa heu salla ba. saidai age asho nin ukphim be ŋtei danju ma mboi ɛba tɔ tete hano shokɛ aba ba hetiye ucheye haka matiba ye ba sha sheti ucheye ba mam uŋwɛ sha dungi he ye amɛka sherik u ukphin nisha mekbo ge akphin tɔ mboh ga she age hav indah, hav enyɛh mboh na sho ŋi kpin. Amma mboh agɛ hano asale mboh wur suleja to kuma abom agui ajɛh bo suleja ja shahsha hun nu suleja amma abom a shohum ni ukphim agɛtɛ bom kɛ sho ni mboh kɛ hai shoyir na ti anihiuner otekpe mi me sha shi ngɛ ba ehe intɛ kɛ sha she har niki cheng te sha she binge tɛ <hesitation> inte she shok antɛɛ te ka kau ram sosai ke sho je jeh kog a ji ram he ka iɛu nasara hi ka lei ihideh ko gaji ram he ka lei ihideh <hesitation> ivam sha tɔɔngo isho iram obin alea ushonu ochui tɛ shok ke jhenk gberubinalea sosai anwei sha gui har ɛ sana ni ha tɔ amma ŋcheneng be nyi rame cibi ke nyi kapa abinecibi tɔ amma chuk ni shoho abine cibi naha cɛ atayɔɔ ba boh rogo boh we asho ke hina kapi duka sha binne cibi tɔ duk mboh khoh ko cui aba. nte shoke jee coka abin.